אֲנַא קַנְדּוּן אֶל-שְׁעַר בַּאקִי עַנְדוּ עַלַאקַה בְּעַסְר חַדִيث חַתָּא וְלַא דֻנְיַא תְּבַדְּלַאת בְּזַאף, אֶל-שְׁעַר קַיְּעַבֶּר עַלַא אֶל-מַשַׁאעֶר וְאֶל-אַפְכּאר בִּطְרִיקַה פִּנִּיָּה וְעַמִּיקָה וְהַאדּ שִי מַקֵּיְתְּגַיְרְש מַעַא אֶל-וַקְת חַתָּא פִי אֶל-עַסְר דְיַאל טֶכְנוֹלוֹגְיָה וְאֶל-סֻרְעָה, אֶلنَّاس בָּقוּ מְחַתְּגִּין לְשִי חַאגָ'ה תְּוַסְל בִּיהֶם אֶל-חַנִּין, אָלָם וְאֶל-פַּרַח בִּטְרִיקַה מֻכְתַלֶּפָה. קַיִנִין שֻּעֲרָא גְּדָד קַיְסְתַעְמְלוּ טֻרֻּק גְּדָדִין בַּשּׁ יְנַשְּׁרוּ אֶשְׁעָרְהֶם וְהַאד שִי קַיְּבִּין אִןּ שְׁעַר מַזָּל חַיַ וְיְקַדֵּר יְוַאקֵב אֶל-עַסְר.